Kuis ti olõt opnuq niimuudu ilosahe hinnäst rõivilõ pandma? Ma ei tiiäq, maq osta poodist harilikkõ, suvaliidsi rõivit, a teil ummaq sääntseq stiilseq rõivaq säläh ja ti mõistat kuikimuudu naid ka vällä kandaq niiüteldäq. Et labatsõs tuu kah ei olõq muutunuq, ku ma teid kae.